Y tlen nican monamaca la plaza, corrientitos, pos quemeh de a ciento veinte, de ciento treinta ollitas, para nicpia cuahcuali cuali no trostes niquimpia nochavarotos, a de barro ua, casvielahte de barro, cacerolas, xucmeh, nomas de ese